Chini sago sugar ni bemar no komirwuna bagwui kwbangma lama tongo. Chwng kwtui chamung rok no komirwuna nagnai tei kwtui kwbang mwkhwuitwng rog chayaui tongkhe kaham. Kwtal bwthai mwkhwuitwng hai chamung rok no chana nangnai. Phiaba amohai manwui rogo kwtui kwbang hinkhe chayaui tonkha chanai eba kisa chakhe chini sakni bagwui kaham. Machine o slamjak kwtui ni manwui rokno chayakhe belai kaham chini sakni sugar no komiruna hinkhe. Belai khe no kwtwui ni manwui chana muchungkhai kwtwui jaat bwthai rokno chadi. Sakao sajak hai khe chakhe chini sagni sugar kisa khe kominai.